Nimaxɛsɛ tʋnʋ alɛnɛ wafɔnayɔ iɣa kʋmeyɔlɛ kɔma nʋ bʋakʋ wʋnafɔ yɔnɔlʋfa emie nimaxa mʋtɛa mʋ ɛtafʋ kɛmayɔ iɣa lɛ ɔnʋ mʋ etsiedigbo utsi ɛfʋa nʋ ɔbʋɛba anyinʋa kevʋ amɔ evʋ amɔa manui anui kʋ ʋmɔ efue nayilia mɛ akɔnalɛ ɔnʋ ɛfʋania nʋ ayɔ iɣaɛ vlatsɔa mabʋɛ mɛ akutuvie nʋ ewi nʋ wʋ ava mɛ ʋmɔ wani aŋɔ kʋ umɔɛ tayɔ la mɛ ayʋ ɔnyamadʋ ɔnanaba ɔtsɔ dʋ ʋmɔ lafɔ nadʋ ali bʋakʋ ʋtsʋ afɔne mli mala ɔwʋlʋdʋ kɔmɛ imelekʋ kɔmɛ anyamadʋ tsi yɔyadʋ nava mɛ abʋɛ nʋ yakʋtʋ yɔ iɣaɛ mevie nɔvɛ fanyi eviea kʋ awli kayɔ ɔlɔkʋ kabʋadʋ nava kayo wʋdʋnʋ ɔmakʋlɛ ablategbeta makanigbata <hesitation> asidzogbata kʋ ayɔwʋ yɔlɛla mafɔ nakanʋ yakʋtʋ yɔtɛ itsiedigbo ʋtsiɛfʋa.